ااه أجول أر- أرقام من صفر لخمستاش يعني ممكن يكون خمسة ايه اثنين ايه إحداش سبعة ايه ثلاثة خمستاش ستة تسعة واحد عشرة اتناش أربعتاش أربعة ثمانية ثلاثتاش